Tsy raha misy club zaho anatin'ny <hesitation> sport <hesitation> atao isaka manao sport, fa raha manao sport zaho de maromaro avao raha ny haiko: baskety, foty, manao rugby koa zaho raha manao fa raha misy, raha tsy misy tsy- la tena tiako zany dia ny foty e, fa manao avao zaho amin'ireo roa reo, baskety i <hesitation> foty, zay zany la fa manao sport zaho de zay avao no haiko.